Kua omopetï oo museo, jaeko jokoropi oikuauka yandeveva, öimeta guinoi arakae va oesauka vaera yandeve, jukuraï yaikua vaera yandereko reta, jukuraï yamboete vaera